الشخص العادي يمكن يصرف حوالي عشرين إلى أربعين ريال أسبوعياً على الأكل، <hesitation> شهرياً يعني حوالي مائة وعشرين إلى مائة وستين ريال حسب من وين اشتريت وكيف نظام أكله، طبيعي أو أحياناً مط- مطاعم.